जन आजकल देखद छ कि जु छुट छुट नौना छ सु स्कूल म जै कैं और दूसरा बच्चा तैं परेशान करद तो यन म क्या छ कि तुम अपना तैं सक्षम बणे सकद कि तुम पढना लिखना म यथ्यां तेज छन और तुमारा जु शरीर छ हरिष्ट पुष्ट छ तो तै बटिन तुम करी सकदा और अपने जो अध्यपक छ तैं थैं बतइ तै भी और अपना घर वालों तै बतये भी तुम इस जो परिस्थित जु छ तै म बटिन निकली सकदा।